خواړه زموږ د بدن د انرژۍ سرچینه ده. که سالم خواړه وخورو، نو بدن مو روغ پاتې کېږي. خو که چرب او خراب خواړه وخورو، نو ناروغي منځ ته راځي. د سبزیو، مېوو، او تازه شیانو خوړل ډېر مهم دي. روغتیا د خولې نه پیلېږي، نو باید پام ورته وشي.